ཨིས་ར་ཡེལ་ཀོང་སྒང་གི་ནམ་ལ་ཡ་ད་ནམས་སངས་ལོ། ཟིཀ་པ་ཆེན་ད་ནཱ་དེ་འི་འིས་ར་ཡེལ་དེ་བཞོམ་ས་བྱང་གི། ཨ་ཅི་ཞིག་ལོ་འཆད་ན་ཕོ་གསར་དེ་བྱེད། དེ་ཡེ་དེ་ཡང་ན་དེ་ཡེ་དེ་ཨ་ཅིག་ཅིག། ཅིག་པ་ཡེ་ཅིག་གིན། དེ་ལྟར་ཡུལ་དེ་ན་དར་བུ་གཔོ་ན་ལབ་ཏེ། ཅིག་པ་ས་ན་ཏེ་དེ་ལ་དར་བུ་སྟག་པོ། ཡུལ་དེ་ན་དེ་ཨ་ཅིག་ཅིག་ཁ་ཐ་ཐོང་དོ་གིན། ཏེ་གཟོན་ས་ཅ་དེའ་བརྒྱབ་ར། ཆ་ཕོ་ཡ་བབ་ཏོ་གིན།